टेलीफोन कसा <noise> काम करे। टेलीफोन जो है नी एक गजब की चिज है। इसे अपण बाता कर सका टेलीफोन मे बटन रेवे। जिनसे नंबर डाल के कोई के भी फोन लगा सका। टेलीफोन लाइट से चाले। टेलीफोन मे नेटवर्क आवे। उमे एक तार जुड़े रेवे जिमे कान मे लगाबा को एक उपकरण जस्या रेवे। जिसे दूर बैठया वेक्ति से बाता कर सका। तो टेलीफोन <noise> को जो काम जो है नी गजब को ही निरालो है।